सामान धूल साफ कना ले हम सबसे पैली सूती कपडा या माइक्रोफाइबर जू कपडा च वेथे हल्कू गीलू कला फर्नीचर पर पोछला। फिर धूल हटोला ले हम वैक्यूम क्लीनर इस्तेमाल कला। और जू छुटा हिस्सा छन। वे कल हम हवा से साफ कला या सफ़ाई जू बरस हूंदू वेकू इस्तेमाल भी कै सकदा।